Uyekedep edesi. nte asañade ete edesi edi emi uyekedepe k’urua, udepe k’urua udi ana adisad itia esi, usioño mm’uiad ufep ofo esin mmoñ eyed e kaña, uyed e uma, ofo esin kesietem, utem uma, ofo afiak eyed e ikaba uyed asana ofo esin e k’ikañ, ọdọñ mme mkpo eh, edisi item <hesitation> eke <hesitation> itu emekeme ndiyed e ọdọñ ke esi ọdọñ kpukpru mkpo do, ọdọñ iyak, ọdọn obu, ọdọñ kpukpru mkpo etio k’isọn akabade e ada mmoñ oro esie k’inua me enem edieke enyemde nditem eke emi afia afia mekeme ndikem afia isi, utem afia oro isi uma, unyem ndinam eko adade mmoñ ada ọduọk. Udukeped adin, eped eyum edep kpukpru mkpo emen ada etem e, unam kpukpru ma iyak kpukpru usin adin ke ikañ emeke ndi edieke enyemde ndide afia adin ma adiñ mmakara nsin an ofo anam kaña yak afin adin nnyin emi mi emi ofude eyin myin emi asaña, isana ima, ofo emen adin mmakara eke esin, usim uma abuak e, ubuak uma adin isana ana esin kaña inuñ usin inañ uma ofo eme udusin, eyum. Usin eyin uma ndin, efo esine usesin ntuen, nte owu ekpesin iyak esin kpukpru mkpo odone, enime esine ke ikan esin mme mkpo ndad ndad esidade eneme isie adad unime ke ikañ mak otudo, kuyak e enye onomoño okposọñ anam enim ekubade esi oro enim, so that idi idi mmoñ idike mmon muon ukuba esi oro ndin enye idi odii <hesitation> ibuakha, mfan mfan, onyum o o mosu ukop usin ke edisi enye amun inem o̱nyuñ odu unam uma ofo etemere, uyem nditemere ana anam kana esie kaña, atabire kaña ine edike kpukpru mkpo amun, edieke kpukpru mkpo ammude ndim ofo etemere ndim enim ke isoñ. Se nte isi som̃ade item edesi ke nkañ itu emi edi ori.